Ipuere vaera yayue kavi yae ñamae tembiure jaeko oipotatako yande yaesa oyea jare urukupe ipuere vaera oyeitƚ pƚpe jare ipuere vaeravi omopƚta jare ipuere vaeravi omo jengätu jaeko oyeitƚtavi je iru ñana jengätiva jokua tembiupe ipise kavi reve yau vaera